הי פאלחקיקה באלניסבה ללה אה ללצ’יה דיאל אלפראא, הי ענדִי זוז דיאל אלנוקט, אלא כאן לאנסאן כיסתאפד מן אללחם דיאל האד אלחיואן ו מן אלפראא דיאלו, מאשי מושכל דיק אלסאעה רא כתסתעמל עלא ג’מיע אלנואחי, ולאכן אלא כאנו תישדוהם תיקטלוהם ע’יר עלא קבל אלפראא דיאלהם, הנא אנהא דּד, אה הי מאחאצּש לאנסאן יתעאמל פחאל האכא מעא אלחיואן.